s'letschte theàtre steckel wie esch gsähn hàb esch in hawenau gsin as esch gsin wärem grei Winàchte wärem grei mìt a mann wie nìt Haim kommt a bruder wie g'fàlle esch a Kìnd wie g'fàlle esch on s'esch a horig trürigi G'schìcht gsìn